﻿Kua tembiporuko jae opaete aesa tétaguajupe oiporu retava, arakuyeye arupi, kua tembiporujaeko omofunciona, ani ipuereta jiapu <hesitation> oime yave ñanoi korrientes, jaema kua ombombo <hesitation> aire ïroïjague japipekoti jaema ikatu koti omombo aire jakugue, kutigui aikua mbaeko oñono pipeva, erei aesa i otiki i ndiera omo funciona mbae ndiera